Fomba fampiasà voanio amy hany, na amy fomba fiketraha, mora avao. Alany voanio iny, alà voanio iny <hesitation> torotoroa, torotoroa i. Lafa torotoro amizay i fiazy la misy ronono zay amizay miboaky bakao. Lafa mibokaky amizay ronono iny, iny ro afangaro amy hany iny ao, fa la matsiro o soa.